मोर् जनात भरिम अभेसम्म मोर् घरमे पालल घरपालुवान् के घरपालुवा जनावरके नाम यी हैं। कुत्ता, बिलैया, खर्हा, मुल्ला, पट्टु, मैना, लम्चुहरी, मुर्गी, बत्की, बकड़िया, गैयाँ, बर्धा, भैंसिया, बन्दरा, सोरा आदि हैं।